Mah... nun ti sapissi diri... Siddu restu sulu e mi succedi qualchi cosa, cu' è ca mi po aiutari? Nuddu. Pozzu mòriri... Però si sugnu 'n cumpagnìa di lu me peju nemicu, forsi è ancora chiù peju pirchì iddu mi putissi ammazzari. Forsi megghiu sulu ca mal'accumpagnatu...